Amin'ny elo koa zao, partie amin'ny elo: misy <hesitation> tahony i ein, de misy an'igny satrokiny igny, igny mialoky be amin-tegna igny lafa latsaky ora na masoandro mamay be igny.